इमान्दारी कही छे कि अगर इन्सान इमान्दार नहीं रहेगा। तो वो कही छे वो एक बार किच के साथ बैमानी करे लेगा, दूयो बार करे लेगा, पर तीसरी बार में उका उपर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो कही छे वो इंसान अलग थलग पड़े जाएगा। अगर इंसान में इमान्दारी होईगा। तो वो कही करेगा, लोगबाग उस पर भरोसा करेगा, नहों को साथ में लिखना चाहिए। आरु कही छे, तुम इमान्दार रहोगा नहीं। तो लोगबाग, तुम पुरी दुनिया तुम पर विश्वास करेगा। नहीं इमान्दार दिएकी में और पूरी दिनिया कुछ सज़्व थोगा। तुम को मननही में भी अच्छो लगगा, तुमको अशो किसि कि वोने लगगा। कि मैंको यार देखने था क एकासे कही कहियो थो। न उकासे कही कहियो थो तुमको समय रयात रहेगा। कि तुमको केकासे कसी बात करनू हज। तुम एक बार जूड बोलोगा दो बार बोलोगा न तीसरी बार में तुम भूली जाओगा। कि तुमने जूड कही बोलियो थो। तुम पकड़ा ही जाओगा एकासे हमेशा इमान दार रहो सत्य बोलो।